هخليهم يزوروا طبعا الأماكن المشهوره جدا حواليا زي مثلا قرية تونس في الفيوم، هخليهم يدخلوا مدرسة فخار ويعملوا فخار بإيديهم وهوديهم بعد كدا وادي الحيتان ويشوفوا الحيتان العظام بتاعتها من آلاف السنين شكلها عامله ازاي ومشهوره جدا دي اشهر حاجه في الفيوم وبعد كدا هوديهم شلالات وادي الريان وياخدوا صور هناك حلوه وبعد كدا هخليهم يفطروا بقي فطار حلو كدا فطير مشلتت بقي وعسل وطحينة والحاجات الحلوة بتاعتنا دي